Nyew, mpɛn beberee wͻ hͻ a mihyiaa binom a mehyɛɛ da yii m'enyi ntsi meyɛɛ moho dɛ munnhun hͻn ntsi mennkasa hͻnho. Dɛm nkorͻfo no, <noise> obotum aba no dɛ wotsiaa me nan do mber bi abɛsen kͻ no, <noise> anaaso dɛ medze hͻn kaw <noise> ntsi memmpɛ dɛ <noise> mobͻhwɛ n'e - hͻn enyim mpo na wͻaabɛdan me kaw. Anaaso dɛ memmpɛ dɛ menye hɛn benya anyɛnkofa biara. Na ͻyɛ ͻbra a ͻyɛ ͻbra bͻn osiandɛ sɛ ihu obi a, ͻwͻ dɛ ikyia no. Nkyia bue kwan ma nyimpa dasanyi biara.